am leddi peru ni leddi un de woni ha leddi south America, ɓe andiridi be ter demri bo ɓe ɗon dema taba wato ɓe viyata taba wiwi bo ɓe ɗo waɗa a' taro e bana muttugo ɓe mottai himɓe ɓe dinga yarugo taba mai ɓe dinga fijigo nonnon hanjum un ɓe waɗata.